Mba andirisihin̈a tsaiky man̈ao spaoro, mila volanin̈a amindreo aloha oe karàha karàha izy io taloha tan̈y ten̈a nan̈ano izy io taloha tan̈y manaten̈a salama beka salama mahavy an̈ao zen̈y mba ho matanjaka kokoa de volanin̈a amindreo zen̈y ny soa bôka azo andesin̈y spaoro in̈y beka irô koa hazoto anan̈o izy.